passport ni ko hoto ni do mari hoto ma ha bandu mai do mari inde ma do mari ko dhume ma so to ayahi ha wuro ko ayahan pellel fere passprt ma mai tan a hokkata gam to goddo lari andi an'on andi inde ma andi dubi ma andi hatoi a vurti andi hatoi a yahata boh vallititte ha pellel fere mo nanata dhemghal ma amma ha passport ma mai wawan yecchamo kodhume ha do mada hoto on boh a do hoto ma on boh ha bandu mai